Á njí de unú bënim njí malúuwir ngëkaru can use ngëmënţandana ngun bí kayar ngí bënim. Á bumbandi bënţënki lúuwar bá inţúuwáari iyí banţoŋ kënţúuwáarëna yí. Kanţasari banţoŋ bënjilan bí bundee bí dí uway. Bañaan kanonţa abu iyí garësir ţí uwar okëy kankëya. Ná bëtakala kabas katar kundoola dekorasiyoŋ. Untabël kasif, buwasoŋ kancí dël, copati kancí dël, uberëmisel kací dël. Ngëwotes kancëlani namaño pur pënkëy këyanël. Bankëy bíkí cosan kankëy ababá buruká rënjundí pëwël inkado. Inkado uwëlabá bëfá bandeela pur banţoŋ buruka uwawaŋ bënim.